<hesitation> im-pôlo akeo zah mizaha Facebook agnatin'ny andro raiky, de <hesitation> lera laniko mizaha ananjy kaofa mandraingny ai <hesitation> roapôlo minitra akeo fogna zah de efa miala, de kaof antoandro ndraiky <hesitation> ampy lera araiky, de kaofa andro aligny <hesitation> telopôlo minitra akeo fogna zah de miala.